Men o'ylashimcha barcha hayvonlarda ham ko'zlar mavjud emas. Ba'zi umurtqasiz hayvonlar, ya'ni ko'r g'orlarda yashovchi qurtlarda <hesitation> ko'zlar yo'q va ular atrof muhitni boshqarish uchun boshqa hislarga tayanadilar. Va yana shunday hayvonlar borki, ular parazit hayvonlar va ba'zi parazit hayvonlarning, masalan, tasmasimon qurtlarning ko'zlari yo'q chunki ular uy egasi ichida yashidi va ularni ko'rishiga hojati yo'q.